Man naa munut a nekk, munoo, munoo jël kontaante rek. Mun nga, mun nga kontaan si diggante bi nii, mun nga nekk di kontaan kontaan, nit mun na ñëw wax la dara <noise> mun na ma changer kontaan mun na change mun na change moob bi daal. mun nga mer foofu si diggante bi, xam nga ni comme nit munut a jël, munut a far jël kontaan, munut a continuer di di kontaante rek, loolu la.